<hesitation> khushialo khuno niwenya omenye vulamu vulai, shindu shiamberi ni khuria malako kaserikali, shindu shiakhaviri, <hesitation> ochamane nende vevulua vao valiambi inawe. Shindu shiakhataru oteme novanonyalilua amasomo kanyala khuvakhonya imberi, avana sikhusomingia varukhonye ta lakini kenyakha vakhukhonye. <hesitation> <noise> handi ove nende mulembe wosi wosi wothia nande avekho. Kata mundu nava nava inawe vuvi, oteme omulomielomie vulai. Eshindu shia kwanza n khura nasaye imberi. <noise> shichira niwakhulonga, niwakhura khushialo khuno. Khushislo khuno efwe khwethakho. Kho nolikho kenyekhananga, orie malako keshialo alafu okhorere alala nende avandu voliinavo, avekho, wosiwosi wochenda kata nokhola <hesitation> nothire ruanyi okholere avandu khorere alala, okhorere alala nende wovanonyorereo wothire ao no. Ao nikhumenya vulamu vwenyekhana khushialo huno. Sikenyekhana ove mundu wainio khuvasiovl tawe. Ove mundu wa khwele khurecherasania ndavasio, wavala mundu wokhulola mbu wamanya khushira a vandu vano vosi tawe. <noise> ao walamenya na vandu. Ove mundu wokhu ulirakho <noise> kavasio vavola, olava mundu uvasa mbu liovorere, neliva mbu likhola ikasi tawe. <noise> nomenye orio walamenya vulamu vulai khushialo khuno. <noise> handi novuchira <noise> ndule wandurire ano emiaka sabini ano. Endemanga miaka makhumi saba. Endemanga khuva ambi nende avandu, ata thikasi thiekholanga thino, thiovulimi thio vufundi, nekhuchamana nende avandu vekhokeranga. Phiakhulia phino norachire, nokusia mundu, okusia munthira indai mulomamalona vilai, ovo ni vulamu vwenyekhananga, ove niwamenya khusialo nende avandu. <noise> nolamanya emiaka minji. Valikhu, khuli navandu valalosinjia, valanyala khwosia miaka chia khwakhosia ta. Sichire ewe wekhola wamanya vuli likhua nende nokererua nochererua, shiwenya tawe. Lakini khumenya vulai, liakwanza. <noise> ifamilia yao ithie imberi lithanga vulai. Liakhaviri, ochame nasaye, liosi liosi liokhola ore nasaye imberi <noise> navwe inyuma. Shichira vulamu vwa khumenyanga vunon ni vwa nasaye, efwe shikhuamanya nga khwetha khusialo khuno ta. Lakini khulondekhana nende nasaye niwakhurera, <noise> nikhuanza khumenya, <noise> kho khumenyanga mulinyanga nikhumuchama. Nasaye solimulola ta, nasaye navashio volinavo vavo. Vavolanga nokosera ewashio, ovethangq okosere nasaye. Kho vulinyanga khuvethenge avandu vara nasaye imberi, nikhuakhara nasaye imberi shichira nasaye iumao inyanga yolimulola tawe. Avasio voliinavo <noise> vano, nivalinga nasaye wuwo. Embara shia <hesitation> ulirakho mundu navola mbu yakanire be nasaye ta. Khulamanga sa handi khusomamangasa. <noise> lakini ngochamana na vashio, kho ovethanga ochamane nende nasaye.